Á imunţi yun koŋ balas já unk balët ací uláar pënjíis pasëk uláar unjá ungáangërën ungáangërën ungáangërën. Balët bëmoobëna umodul uloŋ ţí uláar. Uloŋ já ungáangërina andëbá ubër kamënţandana kun unkaka bunt keendo kato kaloŋ, urunkabí watëna ţinkël uruka pit. Má kacak wundunk jáaţ, <hesitation> uloŋ jáat buwat ţël awumbër kël. Koonk ujá mëncínţí pënţas ubúrú moobu, abajá ţasan kato uláar amënţas mbá imbí kankës kaloŋ këcí káayës ní koloŋ dí kancí ţul. Ayër dí kancíinţ kël ekankës kul këwín mënjeenj cí dël. Mënjeenj cëlaţí ngëntíis kacëli ţul ţí umpíintëna ţun.